Ël mangé biologich al e ën mangé ch'al e chërsü natüralment, sensa sustanse chimiche, cuindi la natüra a i pensa chila, ënvece ël mangé ch'al e pa biologich al e cultivà cun tanti antiparassitari e tante porcherìe che pöi a la fin a van finì ëndrinta a nost corp